פי אלחקיקה אנה נפדל בית יכון מבני עלא שוג’רה, בחית, כאין פוק אלארצ תעבת, ולאכן באלניסבה ללמרכב יקדר יגרק, יקדר יג’יה עאספה, האד שי מא כיעמלש אן אלבית פוק שוג’רה מןעדטש, ו לאכן לאאח’ור אכתר צנדידא עלא מא אט’ן, ו לאאח’ור כתשמע אלעצאפיֵר ו תכון אלאעשאש דיאלהם קריבה ליק.